<noise> To a yiɗi wadugu frut salad se a sooda abarba, lemu, mangoroji, kwakwa, kankana, kala ko a yiɗi pat se a layba ko a soodi se a fudda ta'ogo to a timmi ta'ogo se a wada haa nder tasaje se a wada haa nder frige heba feewa kapande tati se a vurta se a wada biradam se a waada haa nder tasaje se emm petel se a fudda yarugo be sookali.